Dadi ua ngone sorai mansia ne gahi ngaramoi ge ngone waro ena ma sabab toma gai ia ua, dadi ngone fo sodofu waca syukur se sodofu matorora te jou madihutu la ngone gahi ngaramoi se dahe te ngone na nyinga ua ge ngone fo manyasal ua.